ng ge hẹhọ. Ẹhọ num ge hi a. Ng ge hi ihi, ng ge hi oyila, ng ge hi igbankpa, ng ke i hi eje. So, ipu ọda ẹhọ ẹnẹ num ge hi nya, o hum ọtu nẹhi. Ng ge le nma anu. Ẹsipẹshali, ofiyẹ duu oyila. Ng lẹ oyila a hi, ng ge le ya ugari, ng ge le ya akpu, ng ke i le ya ibẹ. Anu num ge jela ẹẹ num ge bi ayipọlum inọkpa a, ẹẹ nẹ ami abọhim ke i bi ẹẹ num ke i le bi iyim a. So, ipu ku ẹhọ num ge hi ọma, o hum ọtu nẹhi. O ke i bi um gicho ipunu. Like, adanka ng lẹ oyila hi ihayi nya, num le jela ihayi ọha, ng bi ije nu ng kaa kwu ya ubisinẹsi ọha. Ng ge ga ẹhọ kum. Oje ahapa ku ọchọọchi ng le ta ẹhọ. Ng ge wa ọlẹ oje igwẹpa. Ng ga ọlẹ nma ẹhọ ọma, ng lẹ iye gwa, lẹ odre ya, ng le le, ng kaa gbọ ọwẹ ẹgiyi ubisinẹsi kum ẹga otọhi. Ẹga num yajẹ ge tọhi a, ng ge je ọla ushọpu, aoprovishọn n baa ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi, anu num i je la a. So, o ke i je ujọyi gam. Ng le ta ushọpu a nma ẹpla oje ẹpa ekohi, ng ge kla jaa gba oji igwo ku out, ng ge piyẹyi wa ọlẹ a. Ng ke piyẹyi wa ọlẹ, ng ke gaa gwuta kum. Ng ke lẹ ọkọ gba lẹ ọwọicho kum boobu ng gaa gwuta ipu ẹbọ mla eeye. Ng ke kwu iyọla i gbo. Ng ke heyi kpọ abọm kwọọ lẹ ge ya i nyọ a. So, ẹhọ num ge hi a, o je unwalu gam n. O chẹ gam hila okplichin, o chẹ gam jọọ kum yọi ma owe ipu nun. O hum ọtu bum ge hi a. O kaa je um gicho. Like aẹgọm ohi noo ba noo hẹhọn noo yọ. Gbẹnu che achẹnyilọ foofunu, ka, o wẹ achẹnyilọ gẹn, aa ma ọda duun ge ga akwuna, ge ya ọha nya, ng ya ẹkum liyan. Ẹhọ a anu num ge le nma anu a, ge le ba ayipẹ ọlum abọ, ge le bi uwa inọkpa a. Anu nẹ ami abọhim ke yọi bi iyum duu a. Ọda duuma nẹ aọmpa m noo ba ipọlẹ a lẹ abọ gbọtu ya a, ng lẹ abọ gbọtu nma ẹhọ kum ya ọọ duu. So, o chẹ lẹẹhọ num ge hi a, o je eeye gam. Ipu ẹhọ ọma num ke bi ẹẹ num ke le nwla ọhi num ke i ta a duu a. So, o chẹ gam hẹnwla ka aẹgọm ba igeri, ng chika ookla igeli mla uwa duu a, ng gbẹla ẹgọma i liyan bikọọs, ẹhọ a ge je ọda num chika oole a gam. Ọda num chika ooya a, o ke yọi je gam. Ọda duuma num chẹgba ng yọi bi bẹchẹ nma ipu ẹhọ mla ipu ọhi kum a. O chẹ gam lẹẹla wu ọda dooduma liyan. Ayinẹm alẹwa alẹwa ng bi ẹhọ a ng ge le ta uwa abọ. Ng bi aya ku ọhi a ng ge ta uwa abọ. Oduuma num ge lẹ nma ipu ọhi a, ng ge bi, lẹ nma ipu ẹhọ a, ng ge bi ng kwu ta ipu ọhi. Ẹẹ num ke i lẹ nma ipu ọhi a, num ge bi le ya ọda noo che um ẹgba a. So, o chẹ lẹ oyeyi a ẹgẹẹ num bi ẹhọ a, num ke ma uklọọhan, num ke ma otabọọha lọọn ma chẹ lọọ ge lẹ um ọnyẹ kaachẹ lẹ oyeyi kum le hum ọtu. Like, ng la ọda oole nma ẹhọn ng bẹ ipu aọda ọhọnya num ge bi ije ku ẹhọ le la ọọ foofunu a, aman ng lẹ unwalu ku ọman. Ng keta ọwọicho ahinya ohigbu ku ọfu ọma noo je gama.